Kuri sousini tayyorlashimiz uchun, dastlab yog'ni qizdirib olishimiz kerak o'rtacha olovda. <hesitation> Keyin mayda to'g'ralgan piyozni qo'shib, taxminan besh daqiqa davomida yumshoq holatga kelguncha qovurish kerak. So'ngra, sarimsoq va maydalangan zanjabilni qo'shib yana bir-ikki daqiqa davomida qovurish kerak. Kuri kukuni, zira va boshqa masalliqlarni aralashtirib, o'ttiz soniya yoki bir daqiqa davomida <hesitation> ularni aralashtirish kerak. Undan tashqari suyuq masalliqlarni ham qo'shsak bo'ladi. Misol uchun, pamidor pastasini qo'shsak bo'ladi yoki kokos sutini yoki bulonni qo'shib aralashtirishimiz kerak. Sousni yumshoq qaynatishi-qaynatib olishimiz kerak o'n-o'n besh daqiqa davomida vaqti-vaqti bilan aralashtirib turishimiz kerak va oxirda birozgina suv qo'shsak, kerakli sousimiz tayyor bo'ladi.